Almaɲe ,nɛzi we buebin, ehh tanu wati ɲan ivɛre mami bera, puna wusu ɲa we ɛn bin mɛ bie mɛ da ma woro matete. wɛwia mibia, wɛwia miba see, woro we gue bin.